Ndu utoo mo a bboorin taasí, bjúl ma taasí gaadni a ɓaale, taasí gí ngi bjuli mdaŋ a ɓaale. Ndu uu ggaadi taasí ɓaaldi ma halaa ttin yóbodi a wi, yaa wi tíngani? ferin ɓaaldi ma, taasí untaasti fí, a wina taasí uwodi ma. A wina taasí uwodi ma agadu a braani gbii, umada yaa jifit, a taasí win yaantite. Iyoo, anyo ma, bâyaana anton ɓaali ho, fo agí ngi taasí yaa aa rraŧaŧ a bboorni mbúuta. Ndi hi ma yaani umada siɓidi mbooda, uma yaa hali nge yaa wo, wee tínga taasí giti ngi bjul a bboorin bâan biñaŋ bi moon.